No ma teesiq praadikardohkit, näütüses praadikardohkit munagaq. Ja sis teesiq muidoki määntsitki hapnõkapstasüüke ja kamma esiki võisiq tetäq ja lihasüüjäle verivorstõ ja sis määntsitki ka veganverivorstõ minkastki.